Io an dia agnisany fitaovana ampiasain'olojiaby kôa izy io. Dia izy io a mitovitovy amina penina mi fa izy fogna zany an fitaovana azo alana zany izy. Azo fafana zany izy raha kôa ka vita le raha ilanô ananjy.